Shettel taban sesori oremga jaga aowa fana tigi, sawarikoni bardo aowa fana tigi famu, iskentikon bardo oremga jagi shado famu, anjalia oremel fajemona.